﻿Kua añave tembiu reta <hesitation> Estado Unido, ani kua Gringo reta jëta rupi <hesitation> oime, oimeko aipo, jetako aipo tembiureta oyoavi, komo opaerte rupi yaikuarami, erei jaereta jembiu ma oaiuva, ani jae oipotava oyueva, jare oesauka jare oimeko aipo irü partepe gujinoi mbaenungako jaereta tembiu ma ikaviyeyeva, jare kiraiko jaereta omboprepara tembiu, kua <hesitation> amerikano reta